Njamaaji goɗɗo ɗum ko njoɓdi, hoore ko rewɓe njiddaade sabu njamaaji goɗɗo. Ko njoɓdi ngorko, ko rewɓe nguurndam laawol. E hoore, njamaaji waɗa ko fiyaangu kadi, rewɓe ko rewɓe ɗum ko.